Uju kabaya pake gia ge ngone oro kabaya ma faja rasi, ngone tono ena so japu se rinso, rai ngone oro bundur la ngone bundur sado koroho, rai ngone ciwa ena toma ake koroho alamoi bolo alamlofo, bolo alarange sado ena na gabu ge sira rasi rai ge ngone fri ena la ena ma ake ge hotu, anggena rai ge ngone dide ena toma dide-dide, la sodahe wange la ena hotu, ena hotu rai rasi ngone hoi ine toma dide-dide ge.